Ffiatraikan'gny sakafo amin'gny fahasalaman-tsika gna effet ny sakafo amin'gny fahasalaman-tsika zegny voalohagny ny sakafo mitôndra angôvô mitondra fahasalamagna ary mitôndra avokizagna zegny amintsika olombelogno ,ary izy amin'zey sakafo io tonga any anatigny aintsika ko izy mamelogna tsika ndraiky mampihodigny ndraiky gny ôrgana jiaby anatigny vatagna antsika koa.